أنا عن تجربة شخصية نرشح لك الماكلات هاذوما لازمك تعمل السلاطة بالخظرة معنتها فيها جميع الخظر، كيما نقولو <hesitation> الخس الطماطم الفقوس <hesitation> كل شي فيه بصل وكيف كيف لازمك تعمل حوت حوت مشوي كيما نقولو مع الشوية رز و <hesitation> مثلًا زادا شوية دجاج مشوي مع خظرة هكاك.